Wima umegesti taasi wegí ŧuuti gjéeŋ, bjéeŋ, bjéeŋ beebi binɓuyi, ndi biɓu gug wembe bigóte, a boja, unan unanwi dar unúma a ɓaale. Umada uwi yaa biyósi ngi mbanji, umada yaa bidangi hanu usol mo, umadan uwi yaa bihú, taasí we gí ndaani ngi nafa a ɓaale, nafa wi ma ñóbi ndaani, nda winooni unyaa be fo utaaste. Taasi boonju, taasi gada a wuñaan ugada ayet, ndi halaa ññaan, yetin liita agaaj, taasí we gí ndaani ngi nafa a ɓaale.